Raha vao miresaka loko maintso amiko a, maro be aloa ny maintso a, fa raha miresaka loko maintso amin'ny ankapobeany de fanantenana no ao ando vao loany raha ho anà manokana. Midika hoe fanantenana izany ny loko maintso hoe na inona na inona zavatra mitranga eo a de mbola manana fanantenana fôna enao ny amin'ny tsara kokoa ho avy reetra